Warna momodok so na mete ma au amanene warna ia so na awafandele aido la, ma ai la do na te dok ba'un na memang warna momodok. Boe ma ba'un na awita niana sakolah SD la, sila sakolah na tembok a warna na momodok.